जे उन्हें येलीफिस रहै, तेर एग ये रहै। तेर कुदिंग शिकार करने हावे तीते तीनह ढंक्र कॊइडी रहे। तेरहीम काई तेर जहर गोनी भारी, ख़तर्णाक रहे। तेरहीम काई जहरी ली रहे ताइंग कौइडा।